اكتر اصوات بتبقى صعبة ومتخلينيش أن أنا أعرف انام كويس <hesitation> صوت الكلاب و <hesitation> ممكن صوت العربيات وزمارة العربيات الجامدة والماشية في الشوارع